في يوم من الأيام، الساحر حاول يسوي تعويذة جديدة، بس بالغ فيها وصار حجمه صغير جداً. صار يواجه صعوبة في التنقل، في التعامل مع الأشياء اللي حوله. وبعد فترة تعلم إنه لازم يكون حذر.